एक जनवरी दुई हजार पन्द्रह मुझ योजना आयोग के जागा निति आयोग के स्थापना अणे निति आयोग एक शासकीय विभाग अ एतूका जो अध्यक्ष अ भेजा प्रघान मन्त्रि अ निति आयोग का काम सरकार के आस्ते निति बाणनका अ।